Misy a <hesitation> lasi fanapahana kakazo vodina kakazo ahogna be io. Dia misy lasi <hesitation> bitabitaka a <hesitation> fanamboarana <hesitation> fandrafetana <hesitation> fandriana a, fanapanapahana kakazo hanamboarana fandriana.